உங்கள் உணவு மற்றும் சிற்றுண்டிகளில் முழு தானியங்களை. சாப்பிடுவதன் மூலம் உங்கள் உணவில் அதிக. தானியங்களை சேர்க்கலாம் முழு தானியங்களில் தவிடு. கிருமி மற்றும் எண்டோஸ்பெர்ம் உள்ளிட்ட முழு. தானியங்களும் உள்ளன மேலும் அவை நார்ச்சத்து. வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களின் நல்ல மூலமாகும்.